สำหรับผมคิดว่าดีกว่าครับ เพราะว่าการลงทุนในสหกรณ์มันเข้าใจง่าย สำหรับชาวบ้านทั่วไปครับ คันเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับชาวบ้านจักหน่อยครับ

การลงทุนคือสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วเฮามีโอกาสที่สิได้ผลตอบแทนในอนาคตครับ

คิดว่าเหมาะกับทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้ครับ เพราะว่าคันเฮามีความรู้ในเรื่องนี้แล้ว แล้วเฮาไปลงทุน มันเฮามีโอกาสที่เฮาสิได้รับผลตอบแทนมากกว่าสิขาดทุนครับ

กะกะบ้างบ่กะบ้างครับ เพราะว่าข้อมูลในโลกโซเชียลบางทีมันกะบ่ได้เป็นความจริงทั้งหมดครับ รู้สึกว่าเขาน่าจะเอาแต่เรื่องดีดีมาลงครับ

ให้ความสำคัญทั้งสองเท่ากันครับ เพราะว่าคันเฮาคิดฮอดแต่ผลตอบแทน แล้วบ่คิดถึงความเสี่ยงเลย มันเฮาเป็นไปบ่ได้ครับ เพราะว่าแบบมันเฮาต้องโฟกัสทั้งสองอย่าง

คิดว่าการตัดสินใจลงทุนเองน่าจะดีกว่าครับ เพราะว่าอย่างน้อยการที่เฮาตัดสินใจเอง มันเฮาเป็นสิ่งที่เฮาเลือก บ่แม่นว่าให้ผู้อื่นมาตัดสินใจให้ครับ

สำคัญครับ เพราะว่าคันเฮาต้องการที่ จะลงทุน แล้วเฮาบ่มีความรู้อิหยังเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลย มันเฮามีโอกาสที่สิเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ผลตอบแทนตามที่หวังครับ ⁠

เหมาะกับนักธุรกิจที่มีความรู้ในด้านคริปโตครับ เพราะผมคิดว่ามันน่าจะต้องใซ้เงินลงทุนหลาย แล้วใซ้ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งครับ

คิดว่ามีโอกาสที่สิเฮ็ดให้เฮามีอิสระทางการเงินครับ เพราะว่าคันเฮาลงทุนเฮาวิธี มันเฮามีโอกาสที่เฮาสิได้ผลตอบแทนตามที่เฮาตั้งเป้าไว้ครับ

บ่คือการเสี่ยงโชคครับ เพราะว่าการเสี่ยงโชคนี้มันใซ้ดวงล้วนล้วน แต่ว่าคันการลงทุนนี้มันต้องใซ้เงินกับแนวที่ใซ้หวังว่าใซ้สิได้เป็นผลตอบแทนครับ

คิดว่าสนใจหลายขึ้นครับ เพราะว่าซุมื้อนี้โซเชียลมันแฮ่งเข้าถึงง่าย แล้วกะแบบคนสมัยนี้กะอยากได้เงินหลายหลาย เขากะสนใจเรื่องการลงทุนจั่งซี้ครับ

อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับ เพราะว่าเขากะมีความรู้หลาย บางเทื่อคันกะกะคนใกล้กะ บางเทื่ออาจะสิกะหรือว่าอาจสิผิดกะได้ครับ

กะสิมีส่วนแหน่จักหน่อยครับ แบบบางเที่ยคันกะกะในเซนส์เจ้าของจั่งซี้ สิ่งที่กะคิดไปอาจสิกะกะได้ครับ แต่ว่าอย่างน้อยกะเฮ็ดตามที่กะไว้ก่อน

คิดว่ายังบ่ตัดสินใจลงทุนในทันทีครับ กะสิแบบหาข้อมูลแหน่จักหน่อยว่ามันเป็นไปได้บ่หรือว่ามันคืออิหยังครับ บ่ได้แบบว่าเขาเสนอมาปึ๊บแล้วกะสิลงทุนนำเลย

กะสิแบ่งเงินให้มันเป็นสัดส่วนพอดีครับ ระหว่างเงินส่วนไหนที่กะในการลงทุนหรือว่าเงินส่วนไหนที่กะจำเป็นต้องกะครับ แบบแบ่งสัดส่วนให้มันชัดเจนแล้วกะลงทุนตามนั้นครับ

อาจสิมีการแบ่งเงินไว้ก่อนหน้าที่มันสิเกิดวิกฤตครับ ประมาณแบบว่าเป็นเงินสำรองก่อนที่เฮาสิคิดไปลงทุนครับ

อยากลงทุนในคริปโตครับ เพราะว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่แบบบิตคอยน์จั่งซี้ มันเริ่มดังขึ้นมาแม่นบ่ครับ แบบลงทุนน้อยน้อยไว้แต่กี้แล้ว มันกะเป็นเงินหลายบาทอยู่ครับ คันเป็นไปได้กะอยากลงทุนคริปโตครับ

กะดีอยู่ครับ คันกะมีความรู้แล้วกะกะสนใจในเรื่องนี้อีหลี เพราะว่าแบบคันกะจับกะทางกะกะรู้ว่าอันใดมันเป็นไปได้ มันมีโอกาสโตจั่งซี้ กะกะเลือกที่จะลงทุนกะดีกว่าเอาเงินไว้ซื่อซื่อครับ

กะจำเป็นต้องรู้ขั้นพื้นฐานครับ เพราะว่าแบบคันบ่รู้อิหยังเลยจั่งซี้ คันไปเฮ็ดงานเฮ็ดหยังแล้วมันได้เงินหลายจั่งซี้ แล้วบ่ได้จ่ายเขากะสิแบบ เรียกคืนทีเดียวหลายหลายจั่งซี้ มันกะบ่โอเคปานใดครับ

ควรจ่ายครับ เพราะว่าคันอยากเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น กะจำเป็นต้องจ่ายทุกคนครับ

บางทีกะแอบรู้สึกว่ามันเป็นภาระครับ เพราะว่ากะกะจ่ายภาษีไปแล้ว แต่ว่าบางทีประเทศกะบ่ได้พัฒนาอิหยังขนาดนั้นครับ กะอยู่คือเก่าอยู่

อาจจะแย่กว่าเก่าครับ เพราะว่าซุมื้อนี้ขนาดว่าจ่ายภาษีปานนี้แม่นบ่ครับ กะยังมีแนวขาดแคลนแบบบางโรงบาลอิหยังจั่งซี้กะอุปกรณ์บ่ครบ ถนนทางลูกรัง ไฟฟ้าเข้าบ่ถึงประมาณนี้ครับ

คันเป็นคนที่มีรายได้หรือว่าจำเป็นที่เสียภาษีนี้ กะน่าจะสนใจในเรื่องนี้อยู่ครับ เพราะว่าเขาต้องจ่ายแม่นบ่ แต่ว่าคันคนทั่วไปหากะกินค่ำจั่งซี้กะน่าจะบ่ได้สนใจปานใดครับ

เขาน่าจะคิดว่า การที่เขาจ่ายภาษีไปแล้ว เขาน่าจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับการที่เขาต้องเสียไปครับ เขากะเลยเต็มใจที่สิจ่าย

ผมบ่ค่อยมีความฮู้ในเรื่องนี้เลยครับ เพราะว่าผมฮู้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ บ่ทันได้ยื่นภาษี หรือว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องภาษีหมู่นี้เลยครับ

คันคิดคำตอบตามคนทั่วไปคิดกะสิว่านำไปพัฒนาประเทศล่ะครับ แต่ว่ากะบ่รู้ว่านำไปพัฒนาได้อีหลีบ่ครับ

กะสิสะดวกกว่าจักหน่อยครับ เพราะว่าคันไปติดต่อเองจั่งซี้ มันกะต้องเสียเวลา ต้องนั่งรถ ต้องหาวิธีไปติดต่อจั่งซั้นจั่งซี้ แต่ว่าคันออนไลน์ได้กะสิง่ายกว่าเก่าหลายอยู่ครับ

คันเฮาเฮ็ดธุรกิจอิหยังสักอย่างแล้ว คันเฮาเสียภาษีแบบเฮาต้องแม่นบ่ครับ มันเฮารู้สึกว่าเป็นการแบบ สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจเฮาแบบ ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับ

รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติครับ เพราะว่าคันเฮาต้องการที่จะเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คนเฮาเฮาจำเป็นต้องเสียภาษีซุคนครับ

กะควรนำไปพัฒนาในส่วนที่มันขาดครับผม เช่น โรงบาลอิหยังจั่งซี้ แบบคันเครื่องมื่อบ่พอกะเอาไปเพิ่มหรือว่าถนนทางลูกรังกะเอาไปซ่อมให้มันเป็นทางดีขึ้นกว่าเก่าครับ

สำคัญครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้อยู่แล้วครับ เพราะว่าภาษีกะนำไปพัฒนาประเทศแม่นบ่ครับ ทุกคนกะจำเป็น

คิดว่าควรสอนตั้งแต่ ม. ต้นครับ เพราะว่าการเสียภาษีมันเป็นสิ่งที่คนเฮาจำเป็นต้องเฮ็ดครับ คันรู้ไว้ตั้งแต่เร็วเร็วเฮาน่าจะดีครับ

น่าจะต้องโทรไปติดต่อกรมสรรพากรโดยตรงครับ เพราะว่าเขาน่าจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วกะข้อมูลที่กะต้องมากที่สุดครับ

หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับ เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันกะมีครบซุอย่างอยู่แล้ว คันกะอยากรู้อิหยัง กะกะสามารถหาเบอร์แล้วกะโทรไปถามกับกรมภาษีอิหยังจั่งซี้ได้ครับ

กะอาจสิมีการนำข้อมูลภาษีมาคิดให้ประชาชนจั่งซี้ครับ แบบคันกะสงสัยอิหยัง กะกะอาจสิถาม AI ว่า หั้นเฮ็ดงานจั่งซี้ ขายของจั่งซี้ ต้องเสียภาษีส่ำใดครับ

คิดว่ามีผลหลายอยู่ครับ เพราะว่าการที่เฮาเสียภาษีไปแม่นบ่ครับ เฮาเฮาต้องคิดว่า เฮาสิได้รับอิหยังจากการที่เฮาเสียภาษีไป แบบในอนาคตมันสิพัฒนาขึ้นบ่

คิดว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับ เพราะว่าเฮาเฮาควรเสียภาษีตามรายได้ที่เฮาได้รับครับ คันมีเงินหลายเฮาจำเป็นต้องเสียหลายครับ

ประเทศอเมริกาครับ รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาเงินภาษีของประชาชนไปลงกับสิ่งที่มันมองเห็นได้อีหลีครับ ในการพัฒนาประเทศครับ

น่าจะเอาไปพัฒนาให้การไฟฟ้ามันเข้าถึงทั้งประเทศครับ เพราะว่าซุมที่อยู่เทิงเขาเทิงดอยนี่แบบ คันเขาบ่มีไฟใซ้มันใซ้สิลำบากกว่าคนอื่นหลายแม่นบ่ครับ เลยอยากให้เอาไปพัฒนาในส่วนนี้ครับ

กะอยากให้เอาไปพัฒนาโครงสร้างของชีวิตพื้นฐานของคนในประเทศให้มันดีขึ้นครับ บ่ว่าทางใดทางหนึ่งกะอยากให้ลองเฮ็ดเบิ่งจักเทื่อแหน่

กะคงต้องเลือกสวัสดิการหลายกว่าแหล้วครับ เพราะว่ากะกะอยากให้ชีวิตกะสบายขึ้น ให้มันสมกับเงินที่กะต้องจ่ายไปแหน่ครับ

มีอยู่แล้วครับ เพราะว่าเงินที่เฮา จ่ายไปมันเฮาเอาไปเฮาในประเทศแม่นบ่ แต่ว่าเฮาขึ้นอยู่กับว่าเขาสิเอาเงินเฮาไปเฮาจั่งใดแหน่ครับ

กะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังแหน่ล่ะครับ เพราะว่าบ่ซั้นมันกะสิเป็นการเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไป

คันแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนแล้ว ผมว่าบ่น่าจะมีปัญหาอิหยังครับ เพราะว่าคันเฮาแบ่งเงินว่าส่วนใดสิไปลงทุน ส่วนใดสิไปจ่ายภาษีจั่งซี้ มันเฮาบ่น่าจะเกี่ยวอิหยังกันครับ

คันเป็นนายจ้างกะสิต้องคิดเผื่อแหน่ล่ะครับ เพราะว่าต้องเทิงจ่ายภาษี เทิงจ้างงาน แต่ว่าคันเป็นลูกจ้างกะบ่น่าจะมีผลอิหยังครับ

อาจจะมีโอกาสที่จะบริษัทขยายกิจการไปได้ครับ เพราะว่าการที่เฮาเอาเงินที่บ่ได้จ่ายภาษี เฮาเฮาสามารถเอาไปพัฒนาในส่วนที่เฮาอยากให้บริษัทเฮาเติบโตได้ แม่นบ่ครับ

กะควรอยู่ครับ เพราะว่าธรรมชาติกะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประเทศแม่นบ่ คันกะ เอาเงินภาษีไปลงกับธรรมชาติบางส่วนได้กะดีครับ

อาจจะซ่อยได้แค่บางส่วนแต่ว่าบ่ได้ซ่อยได้ทั้งซ่อยครับ เพราะว่าซ่อยซ่อยบ่รู้ว่าเงินที่ซ่อยเสียไปนี่ เขาเอาไปเฮ็ดอิหยังแหน่ เขาไปซ่อยแก้ในเรื่องใดแน่ครับ บ่รู้ว่าเรื่องนี้เขาสิแก้นำบ่

คันกำหนดเองได้กะน่าจะเอาดอกเบี้ยที่บ่สูงมากครับ พอสมเหตุสมผล เพราะว่ามันกะสิบ่ได้หนักผู้กู้ แล้วกะกะยังมีผลตอบแทนปล่อยให้ผู้กู้ครับ

กะอาจจะมีส่วนอยู่ครับ เพราะว่าคันดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น ต้นทุนกะอาจสิสูงขึ้นครับ พ่อค้าแม่ค้ากะอาจสิเฮ็ดให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปนำครับ

กะน่าจะรู้แล้วครับ เพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยนี่มันกะเป็นเรื่องพื้นฐานแบบทุกคนกะต้องรู้อยู่แล้วครับ แต่ว่าคันลึกลึกกว่านั้นกะอาจจะบ่ได้รู้รายละเอียดครับ

คันได้ดอกเบี้ยหลายกะเฮ็ดให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับ เพราะว่าคันดอกเบี้ยหลายเงินกะกะหลายขึ้นตามแม่นบ่ครับ

คันเป็นหมู่กะอาจสิมีทั้งข้อดีกับข้อเสียครับ ข้อดีกะคือแบบคันกะเป็นคนได้ดอกเบี้ย มันกะดีแม่นบ่ครับ แต่ว่าคันกะเป็นคนเสียจั่งซี้ มันกะสิมาตามทวงคืนนำกะจั่งซี้ครับ

บ่ค่อยซับซ้อนครับ เพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยนี่เป็นเรื่องที่เฮาเรียนมาตั้งแต่เด็กน้อยครับ เฮาเลยน่าจะเข้าใจง่ายอยู่

กะมีส่วนอยู่ครับ เพราะว่าคันดอกเบี้ยสูงแม่นบ่ กะกะซื้อบ้าน กะกะสิซื้อแพงขึ้น แต่ว่าคันดอกเบี้ยต่ำแหน่กะสิสบายขึ้นจักหน่อยครับ

สำคัญครับ เพราะว่าคันเฮาเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนี่ เฮาเฮาสิสามารถเอาเงินไปลงทุน ไปกู้ แล้วเฮารู้ว่าเฮาควรเก็บเงินไว้เฮายามใดครับ

มัก Harry Potter ครับ เพราะว่าเป็นหนังที่เบิ่งมาตั้งแต่เด็กน้อย แล้วมันกะมีความแบบจินตนาการ แฟนตาซี อิหยังจั่งซี้ครับ

เรื่องเกี่ยวกับพญานาคครับ แต่ว่าเอาไปเฮ็ดให้มันแบบทันสมัยขึ้น แล้วกะเข้ากับสมัยนี้ครับ คนจั่งได้รู้จักหลายขึ้นครับ

เรื่องที่มันเข้าถึงง่ายครับ แบบเรื่องบุพเพสันนิวาสอิหยังจั่งซี้ แบบอิหยังที่คนเบิ่งแล้วมีความสุข คนกะอยากเบิ่งเรื่องจั่งซั้นดู๋ดู๋ครับ

อ้ายณเดชน์ครับ เพราะว่าเป็นคนขอนแก่นคือกัน แล้วเลากะแสดงหนังได้หลายอย่างดีครับ แบบเรื่องนาคีหยังจั่งซี้กะเล่นเป็นพญาครุฑ กะเล่นได้เกือบทุกบทบาทครับ

กะค่อนข้างยากอยู่ครับ เพราะว่ามันต้องสวมคาแรกเตอร์เป็นคนอื่น คันบ่เก่งอีหลีกะน่าจิเฮ็ดบ่ได้ครับ

มักฟักเพลงของมนต์แคน แก่นคูนครับ เพราะว่าคนแถวบ้านมักเปิด แล้วมันกะฟังได้ตลอดครับ บ่รู้สึกว่ามันเก่าเลย

เพลงของลำไย ไหทองคำ ครับ เพราะว่าเพลงเขามันเป็นแนวแบบมักม่วน แนวเต้นอยู่แล้ว แฮ่งเปิดกะแฮ่งม่วนครับ

อยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตลำไย ไหทองคำ ครับ เพราะว่ามันเป็นลูกทุ่งแนวสมัยใหม่ มันเบิ่งง่ายกว่าแบบสมัยเก่าจักหน่อยครับ

เพลงดอกหญ้าในป่าปูนของ ต่าย อรทัย ครับ เพราะว่าส่วนมากคนอีสานนี่มักไปเฮ็ดงานในกรุงเทพแม่นบ่ครับ เขากะมักสิเปิดเพลงนี้ยามแบบไปหาเฮ็ดงานใหม่ แบบจากบ้านอีสานจั่งซี้ครับ

พี่จินตหราครับ เพราะว่าเลาตัดทรงผมผมสั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับ ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยกะเห็นทรงนี้มาตลอดครับ

เลือกเดินทางด้วยรถบัสครับ เพราะว่ามีความสะดวกสบาย แล้วกะทันสมัยกว่ารถไฟครับ

อยากไปหอโหวดร้อยเอ็ดครับ เพราะว่าร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ผมบ่เคยไปแล้วกะมีหมู่อยู่ร้อยเอ็ดมาเว้าให้ฟังว่า มันมีหอโหวด มีจั่งซั้นจั่งซี้ กะรู้สึกว่าอยากไปจักเทื่อในชีวิตครับ

มาจากจังหวัดขอนแก่นครับ หม้องเที่ยวกะสิมีหลายหม้องอยู่ครับ คันมักไดโนเสาร์กะไปภูเวียง แต่ว่าคันมักแบบธรรมชาติกะไปภูผาม่าน

ผมกะบ่ค่อยได้นั่งรถโดยสารปานใดครับ แต่ว่าคันอยากให้ปรับปรุง กะอยากให้ปรับปรุงเรื่องแบบรถคันที่มันเก่าเก่ากะเฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าครับ แบบแต่งเครื่องให้มันดีขึ้น

อยากไปเที่ยวจังหวัดอุบลครับ เพราะว่ามันมีงานแห่เทียนอุบลจั่งซี้ ผมกะอยากไปเบิ่งจักเที่ยในชีวิตครับ

มักเที่ยวในเมืองหลายกว่าครับ เพราะว่ารู้สึกว่ามันบ่ได้ลำบาก บางทีไปถ้าธรรมชาติมันน่าจะสวยงามอยู่ แต่ว่ากะ กะบ่ค่อยมักความลำบากปานใดครับ กะเลยบ่ค่อยอยากไป

มักไปหม้องที่คนหลายกว่าครับ เพราะว่าคันไปหม้องที่คนน้อยมันกะสิรู้สึกว่าเงียบเหงา คือจั่งกะมาผู้เดียวจั่งซี้ มันกะบ่แม่นครับ อยากพ้อคนหลายหลายครับ

กะบ่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ เพราะว่าของฝากกะคือ กะอยากฝากกะสิฝากเอง บ่ได้แบบว่าเขาบ่ได้ฝากเงินกะซื้อ กะอยากซื้อกะกะสิซื้อจั่งซี้ครับ

กะมักจักหน่อยอยู่ครับ เพราะว่าแบบด้วยความที่อาหารอีสานมันมีแต่รสเผ็ดเป็นหลักแม่นบ่ครับส่วนมาก กะเลยติดมาตั้งแต่น้อยครับ กะเลยมัก

อาหารที่ผมมักที่สุดกะคือแกงเห็ดเผาะครับ เพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบปีหนึ่งสิได้กินอยู่บ่จักเที่ยครับ แล้วรสชาติมันกะแซ่บอีหลีเดะ แบบใส่น้ำปลาร้าอิหยังจั่งซี้ ⁠

อีกเมนูหนึ่งที่ผมมักกะคือหมกไข่ปลาครับ กะอยากนำไปโชว์ เพราะว่ามันกะหากินง่าย แล้วกะมีความเป็นอีสานค่อนข้างสูงแบบ รสชาติจัดจ้าน มีเครื่องจั่งซั้นจั่งซี้ครับ

คิดว่าส้มตำครับ เพราะว่าเป็นเมนูอาหารอีสานที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเป็นอันดับแรกอยู่แล้วครับ อุปกรณ์กะบ่หลายครับ กะมีมะละกอ แล้วกะเครื่องเคียงแหน่จักหน่อยครับ ผงชูรสครับ

ร้านโจรลาบแซ่บครับ เพราะว่ามันเฮ็ดรสชาติคือจั่งอีสานแท้แท้ แล้วกะอยู่ใกล้ ม. ครับ แบบเดินทางสะดวก กะเลยไปกินดู๋ครับ

มักกินข้าวเหนียวหลายกว่าครับ เพราะว่าข้าวเหนียวเฮ็ดให้เฮากินแล้วเฮาอยู่ท้องครับ คันเป็นข้าวเจ้าเฮาสิแบบกินคราวเดียวแล้วเฮาเซาอิ่มจั่งซี้แหมครับ

อาจสิเป็นแกงอ่อมครับ เพราะว่าเฮาสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ที่เฮาใส่ได้ มันเฮาเฮ็ดให้เฮาบ่เบื่อครับ แบบ รสชาติเฮาปรุงได้ตามใจจั่งซี้ครับ

มักกินอาหารญี่ปุ่นครับ เช่น ซูชิจั่งซี้แม่นบ่ครับ มันกะมีข้าวคือกัน แล้วกะมีเนื้อหลายหลายอย่างคือกันครับ

รสชาติอาหารอีสานส่วนมากมันสิจัดจ้านครับ แบบซุมส้มตำอิหยังกะสิแบบเผ็ดเลย แล้วกะอีกอย่างหนึ่งคือ อาหารอีสานบางพวกนี่กะสิขมแหน่จักหน่อย เช่น ซุมก้อย ซอยจุ๊ จั่งซี้ครับ

อาหารอีสานที่ขายในตลาดจั่งซี้กะสิเฮ็ดถึงเครื่องมากกว่าครับ เพราะว่าคันของที่มันขายในห้างแม่นบ่ครับ มันกะสิแบบว่าเฮ็ดบ่ค่อยถึงปานใดครับ รสชาติจางแหน่ อิหยังแหน่

มักเบิ่ง YouTube ซ่องท่องเที่ยวครับ เพราะว่าถึงซ่องสิบ่ได้ไปอีหลีแต่ว่าอย่างน้อยซ่องซ่องได้รู้ว่าวัฒนธรรม อาหารการกิน ของคนอยู่นั่นเป็นจั่งใดแหน่ครับ เปิดโลกครับ

คิดว่าการวาดรูปครับ เพราะว่าการวาดรูปนี่ เฮาต้องมีสมาธิแล้วเฮาต้องมีความเป็นศิลปินแหน่จักหน่อย แบบว่ากว่าเฮาสิวาดรูปอิหยังได้เฮาเฮาต้องเฮาจินตนาการครับ

กะบ่ได้กะอุปกรณ์อิหยังหลายครับ เพราะว่างานอดิเรกผมคือการไปแล่นอยู่แปลงเกษตรครับ กะสิแบบว่ามีอารมณ์แล่นกะเล่นเลยจั่งซี้ บ่ต้องกะอุปกรณ์ครับ

กะเปลี่ยนไปตามอายุครับ เพราะว่าตอนเด็กผมกะมักอ่านหนังสือการ์ตูน เพราะว่าแม่ซื้อมาให้ แต่ว่าพอใหญ่ขึ้นหนังสือเขากะเซาผลิตแล้วจั่งซี้ กะเลยบ่ได้กลับไปมักคือเก่าครับ

ใซ้ IG ครับ เพราะว่าสมัยนี้วัยรุ่นส่วนมากใซ้เล่นแต่ IG เป็นหลักครับ ยามแบบลงไปเที่ยว ไปอิหยัง หรือว่าสิทักหากันจั่งซี้ใซ้ทักใน IG เบิดครับ

กะกะเกือบตลอดทั้งวันครับ เพราะว่าแบบยามกะติดต่อนำหมู่ ติดต่อเรื่องงานอิหยังจั่งซี้ กะกะต้องกะ social media เป็นหลักครับ

ติดตามผ่าน Facebook เป็นหลักครับ เพราะว่าส่วนมากใน Facebook นี้ ผมจะติดตามซุมเพจที่มันเป็นเพจอัปเดตข่าวสดครับ

บ่ค่อยอัปเดตเรื่องเจ้าของในโซเชียลครับ เพราะว่ากะบ่ได้อยากให้คนอื่นมาติดตามหรือว่ามารับรู้ชีวิตกะขนาดนั้นครับ

กะกะได้แหน่ บ่ได้แหน่ครับ เพราะว่าบางทีเขากะเอาข่าว เอาอิหยังมาลงมั่วมั่วกะกะต้องหาข้อมูลให้มันดีดีว่าอันที่เขาลงน่ะ มันแม่นความจริงหรือบ่ครับ